La stampante al e cume büté ënsema tante matite culurà e ti büte ël föi e chila a pìa la roba dal computer e a t'la büta s'la carta